﻿स्लीपर हो गया लोफर हो गया स्लीप ओं स्पोर्ट्स शूज रनिंग शूज स्नीकर्स सैंडल चप्पल फ्लिप फ्लॉप डिजाइनर बूट्स स्लीपर टूगेदर हाइकिंग बूट्स कोल्हापुरी चप्पल ब्रुक्स क्लॉक क्लॉक बेड सो गया। मोजड़ी होगी मौके शूज हो गया स्लिंग बूट्स हो गया चूड़ीदार बूट्स। एथलेटिक शूज हो गया। कंपोजिट बूट्स हो गया कॉलोनियल शू जलो स्लीपर बूट्स जॉगर्स और भी छ बहुत।